Arasa mokoieta mokoipa mokoi kua arasa jecuai avei yamomandua vaerasireta oime yave añerupi imbaeraji va yave se semandua jeje iyu oi reta yave jaeramiño vi oiporu reta kua yu <hesitation> yuru oñoma pupe va reta va jaema se ou amae jare se mo mandua jokua ima yaiporu vae